Pues ne nitlapaka ika xapo molohki, pues es que ne bueno nono no nech pahtia pa kipia aroma notztotzomeh, pues cuando nimokuia npehpena non ke ahwiak xapoh. Pues onawelita kihtowa tlapakaya ka xiwitl <noise> pontia, tzotzon mati no istakeh nochi ika pontia, para ye melahka kisa xonakatih, iwa axan amo axan tle kipia tikusarowah cloro, iwa antes amo antes noawelita nochi ika pontia tlakapayah, amo okusarowayah xapo nion cloro.